रंग करते समय उसके उपयोगिता के आकार और प्राकृतिक ध्यान रखन पडत है। यदि कमरा छोटो है तो उसमे प्राकृतिक तो हल्के रंग जैसे सफेद क्रीम या हल्को पेस्टल्साद करे। कयेकि ये रंग कमरा में बडो और उज्ल दिखत है। बडे कमरा में गहरे रंग जैसे नेवी ब्लू गहरे ग्रे या फोरेस्ट ग्रीन को उपयोग करो जात है। जो जगहन को एक आराम दायक लुक देत है। इसके अलावा दीवारन पे दो रंग संयोजन भी अचो विकल्प हो सकत है। जैसे की दीवार पे गहरे शेड और बाकी दीवारन पे हल्को शेड इ्स्से कमरा पे एक फोकल पॉइंट बनत है। कमरा की छत के लिए हल्के रंग को चुनाओ करो जात है। जिससे वो उँची और हवादार महसूस हो सके। अगर ये बच्चन के कमरा को हल्के और जैसे पीलो गुलाबी या हल्को नीलो इस्तमाल कर सकत है। वही लिविंग रूम पे या ड्रॉइंग रूम के लिए। नैचरल और साथ रंग जैसे ग्रे बेज या सफेद पेंटिंग सुरू करन के पहले दीवारन को अच्छे तरीका से साफ कर ले प्राइमर लगा ले। ताकि रंग लंबे समय तक टिक्क्र रहे। समान रूप से दिखे। अंत में अपने पसंद के अनुसार टेक्स्चर या डिज़ाइन जोड सकत है। जाएसे कमरा और भी आकर्षित लगन लगत है।